مكوتش تيشرت قبل كدا صدقني انا كمان مبعرفش أكوي بس انا هحاول اقولك <hesitation> اخر تجاربي يعني بص انت هتجيب التيشرت الأول اصلا لازم تعرف هو ينفع يتكوي ولا لألان فيه تيشرتات ممكن تتلسع بسرعه يعني ايه تتلسع يعني تتحرق او ممكن تيشرتات مينفعش تتكوي خالص يعني مينفعش خالص القماشه بتاعتها مينفعش تتكوي او قماشه عادي بقي ممكن تكويها عادي ومهما عملت فيها براحتك، هتجيب القماشه وتحط يعني تطبقها لحتت صغيره وتعمل المكوه مش عاليه اوي وسط وتكوي الحته بتاعتك وهكذا تشوف الحتهاللي لسه متكوتش وكدا يعني وان شاء الله تتكوي علي خير